Mwanzo ni wakaakoni ya moto, ukasusula sufuria, ukitengeraa jikonii, maa novikiraa maji, vikiraa majanii, sukarii maana koo wahumwiree amaanosusula ichujiwoo, nosusula chupaa kumwana novikira ichupii no valuka.